باش نصايب <hesitation> لاچلاص، غدي ناخد لكخيم، غدي نطربها مزيان حتى طلع، من بعد غدي نزيد عليها الحليب المحلى وشوية ديال ڤاني ، غدي نخلط كولشي بمعلقة مزيان حتى يندمج الخليط، من بعد غدي نزيد اللوز وغدي نزيد طروفة دشكلاط ونخلطهم، غنديرها في بواطة، وغنديرها في الفريچو لمدة مابين تمنيات السوايع حتى لعشرة باش يجمد الخليط